السعودية طبعا بلد كبير واسع وجاته هجرات كثيرة في التاريخ وكل سنة ملايين الحجاج بيزوروها من كل العالم وهي طريق تجاري قديم بين الشرق والغريب تلقى فيها حاجات من كل الدنيا لكن بيأكلوا اللحم كتير وأشهر أكلاتهم الكبسة والمطازيز والمفطح المفطح ده عبارة عن خروف كامل بيكون مشوي